Muichi aghire findo firachishie ghachilekana. Serikali yabidi iigware voshe. Hii imkie mendeleo ghakiuchumi ena ikaanga miracho iigwara na nai- i- i- iria mazingira. Maendeo wa kiuchumi ghak- ghakacha ghaghire ghotija kole mazingira ghane kondeka. Henaicho maendeleo yakiuchumi ghashigha nao garii mzingira. Hiku serikali mndu wamkia halambedu kwashigha maendeleo kakiuchumi hafu kuone mazingira. Fioshe veshwa kigwarwe, serikali ifiware kwesha ya mkwiti kane. Maendeleo wa kiuchumi na mazingira woshe katike katikane hamwi, kavwarane. Maendeleo vakiuchumi iria mazingira gheru voshe hivo vighende hamwi. Kole haighire kundu kwahira kukwia maendeleo yakiuchumi miracho ghaghenda hekonda mae- mazingira kindokyo kyashighwa kimtwe kiloliwe namna ingi na fundu foe kwa- kwairima ighaluta. Maendeleo yakiuchumi yairime iria na mazingira ho kinu kithilagha kinaendelezwe miracho kwio kwio hai.